Masänät nku'tpapäptät katzu', este patak, este piña, sandiya, jetej melon, uva y este fresa y est estee betabel, todo fruta nku'tpaptät je jete mas este mas omyajpapä y jet'tyitä kjet'tyität mas nku'tpa.